إذا إنتجلت إلى بلد جديد وأبغى أتعرف على ناس جدد، وجتها أعتقد أن أول شيء أسويه أدور إذا مثلاً عندهم شي جروب يجمع أهل المنطقة، بخبرهم بقول: إنه أنا جديد بالمنطقة بالمنطجة يعني، وأبغى أتعرف على ناس موجودين، وأبغى أعرف الأماكن، هذه أفضل طريجة.